No tüte le rase dë can a sun pa ugualment ubidient përché a ie chi ch'a sun pi amichevoli e cuindi a stan bin cun le persun-e mentre d'autre chë propi a pölu propi pa steie ënsema përché a sun pi agresìu e cuindi i mutìu a sun sti si përché <hesitation>